Inyi nifurie chai ya mariva. Chai yakwa nikore niwashe moro wakwa. Niwandu mwaijiko, nivikie mringa kwarukenyi nihonduee tangawizi niiishaghe niviwekie hena mringa ichekiho nihondwe na majani kidogo. Kumechaibai majani yabadilishwe rangi na nalugha hagire viungo vya chai midalasini, karafuu, vashagha kundevikiaho. Naaya niure mariva yakwa na nimkamie kwa ng'ombe yakwa kena nivurie. Kiungo chafika michemkio ho nivike na mringa ivo jikoni ndevichia mariva dhakwaho. Mariva ruvanaho ena- ndeka kichahayo ena ti- mringa wa chai na viungo findechemkia hoo mikamchemka hololo vacha kwenyani niwore kikombe niyakoroshaho nia kikorosha na mkolealeva mondo ende chemka mariva ghaya fimka na enda funya rangi kindo kichaa. Naendekila ladha ngichaa, na viungo fana rangi ngicha niondoa kichujio, njojio fuchijia ndechuja chai yakwa ndeiwikia inai birika thana na ithamosi yakwa tiari luva kuinywa chai yaani chai niifurie na shigha na kitafunio chakwa. Kwelia nigheria na nguku nichemshie mabore yakwa, kole niore mabore handu ndieikaanga na marughu thakwananichemshie marughu wechemsha ndenywia na chai hia.